<noise> fanehôany bosy fitiavany tômpony, izy kôa fa mahity tômpiny izy ra ty kolakolasy aminajy akeo fôgna i,izy kôa fa mandrimandry i tômpiny efa avy edy izy mikolakolasy amin'ny tômpiny akeo <noise>